Wotur do kuna latammin tullo tullo cunga adi ambilans adi kalam Nasaran guljeei adi. Ti jowuro ngla marrawayit kidanga adi yan cadu lantando cadiye goyi bundo fadan kammiyi kuna sirawuwa. <noise> Kuna kam dandi marrawayit lantamman goyo <hesitation> cu- cuwudiye. Kidanga adi ma illa yam dandi ruwu goyi kam dandi marrawayit jowuro dandiwa adi bes goyi cuwudi, kidanga, adi bes kidangu. Ti kidanga adi jowuro marrawayit ngila kosu. Kuna buladian yam kuna keyende buladiya wotir cedenuwa kamma dandi marrawayit jowuro dandiwa goyo awaro coku wotiran coku direk Forlomiro cowodi ayimia ti ma adi bes kidangu. Wotirra doyi difiye ma goyo na tan goyu cudi, nanga ndaraa wayi fal. Ti sifanga da kla rimia da yam awo ngedea n ndoku ngede. Klangan a la keye n kili n te, killa wuwu. Cikin. Kammiyi ciria da noyi na ti tidi tea yammayi <hesitation> daalnga da kassa duyei kasso ti direk koyi. Ti awo jowuro ngila marrawayit. Kidanga yam goyi cadu cudea kida kida kura marrawayit kida. Ti kida ngede karro tenu adi da kindangu, yam busawunu yade kude adi da kidangu. Ti da sala kidanga yindi. <noise> Sa kuna kingal lala kura marrawayiwa kam dandi doktoraro yimia goyi cadu cudi lakin kuna ma ma lantanin diye do kidanga goyo kam dandi kuna tadi jowuro dandiwa adi ma addo kirin kam jowuro dandiwo goyi cadi kam ma kuna woli dandi mawa cadi bo. Ma kam dandi <hesitation> jo- jowuro dandiwa adi ma goyini buladean na adiro cuwudi na ngeden goyi na ngeddo cadi adi da kidangu. Ti kuna bowowa hara kambe da ndowu soniyi ayimia yammiyi ngillaro nanco konjo cadangina ma tunu. Awo kuna cadangina awo kura marawayit. Hara kambe ndowu kuna tin klan da ambatina ndowu kurowu klan hara kambe da koyi tineyi cowodi, coron da ayimia ti corongan da coro coro kuna wotirriya da kuru kamma caradiro da klanga coron woretuma tullo diye klan nanju kuro, kuru cadiro kuna awongu la taa awo kasangu la woli ngaaye wuwuyi. Ti da lirangu la susunciro kuru kodiro kamma da woli woli ngillaro raanji woli woli raanji. Kuru lantammaro soyiro woli woli ranji. Wunu awo ndowu fayide kida, kamma <hesitation> na kintu gon kude yade, coron na hamsu. Bundo klangan biretuma tullo diye ranjiro <hesitation> cowodi awo adi awo <hesitation> marrawayi kura na, <noise> hara kambe ndowu da klan tin da <hesitation> ambakuno.